Miyetti mi annda ko mi wawaata to a wala ɗon, mi hammi to a wala ɗon mi wawaata ko ñyamunda mi ñyaama, ngam mi yiɗi ma. So ni a wala ɗon min mi naaanata belɗum. Ga Alla joɗa takki am, mi yiɗi maa sanne, a naani ko.